Sasa nzi, nimbola ndi, liduka lia ndaabuka, ninzia kugasi yangu yamala kala ya shibigabigi, nenyola omundu naye naambola muyinge, mushire abundu na ndi n <hesitation> bishiri mbiku ne tshisindi chiosi dabe nali nimbuehi nkanakananga, mwana wanje khusikhulu yabalaba mikunji mbe nambeku ni tzisendi dabe. Vaatza ndeekula omunda egosi asubuki kandi ndaabuka ning’ona tza mutawni asubuhi nampala mushere abundu murahi. Sana nimba chi kilaku ya shwmbila ndi molomu tza bulahi, kandi. Ngobala asinjire, emmbiraka jimbilo dabe sinjilakho noonina khushuguli tzianje manzira gandi kuzisajila lakini kuli na abandu bandi kugasi usinga lieng hilyo bamala basumbumbulaa sana wakazia abundu ninzikala nnaye yalolaa kuli nganakaniaa sana. Isi mba na kindu kisumburaa na ndeba ki kidomoni nimmbala mbiendi, mbiendi, mbeendi niyambola ta, ndolaa iba no amundu murahi sa lidiku lieni hila ndiyo lwa ndaamala niindolako wa lidiku lianje hilahi sana sia omunda niyandeba kiki kisumburaa nimboraa, yambaa tzisendi, tziandenaa, wamb <hesitation> tzisenti tzia ndeenaa nebula tza bulahi, nenziajtza emmumba, nimbaa tza omwona na alziza musikutu: isi khamboja ndanyora omundu murahi lidiku hilio liaba lilaha khuinze.